Kiri sabuni impendito gutumira eethiraii kibanda kibanda nakio kethira iikaa menengai wiiji niitutethagia mainji nontu tugeethirwa uitiraa kibandi ii ja kiu gia katiamba ukethira nyookigura ingikigitania ukeethira nyookigura ingikigitania ukeethira ikio gikuthambia into likithire kiriogiitire kingi nulikutamu akio naokibandi kiu bado kiu ukathamba akio ukethira uria gukani thaiiji ureethire gikaure ngui uthambe makio kinogitire kithambio into ukeethire gikaure ngui uthambe nakio kinogitire kithambo into ukeethire kiinya ethirwa ni usafi tugeethira ii nguli likalina nguu chiaku ugaite macurtain ukaure ethiraa ii nunii ta iu eethira ijaa tuge ukugira ethira ii gesabuni ja ja sunlight kana aerial likeethira nukubiikira weekira powder teu ukeethira nukuuraa nguo nayo ukathambia nyumba teu ukathetatheria. Ugapangusaa nau uu ukutane naaria ukwona kwima ruuko ukaangura yaani waakara tu utheri nontu ukethira naku utitheri utiumba ukarania naantu utethiraa wii nyaa wangwa njirene utithirwa eeni nya ki muntu jaaku jaria ookuthithia ukethirwa utitheri uti yaani utienda gwitonyithia aibu nontu nwenda tuunya muntu aatonya kanyomba kau akaigua kwi kena kariera kangi gakathongi kwou Kaaba atuuge sabuni niitethagia nontu jaa iu ntumaira eethira iiji ariel jeu ethira nguu chia white ikeethira niikatheria bweega sunlight teu ki nguu iyi iingi ukethirwa niikutheria nandi uuni mpumba ikuugaa sabuni ti sabuni nontu kwi jamwe withaira uu untu bunthe bwii ii niikutherioju ii niikutherioo weenda jeeria itiitaria marangi ukaatumira sunlight wendaa ee ewhite igaita stainness ijangomeria ijaa ariel uu ukaura tuguu twaku tukathera kanyomba gaku ugakatheria twinto twaku nuuthambirie naa maicha jakeonderea oobwega.